بصراحا عندي خمسا ابناء عم وأبناء خال, لكن في العادا ما نتقابلوش برشا, بالرغم عندنا عايلا كبيرا, نتلاقا وكان في أوقات مناسبا, بيوت عائليا, وإلا في العطل, على خاطرهم يسكنوا بعاد علينا ومش قرابش منا, والليو نتقابلوا كان في المناسبات هذيكا, بسبب مشاغل الدنيا وخدما وقريا, ما التقيوش بيهم ديما, لكن العلاقا ديما تبقى قويا.